<hesitation> Ha manimcha tovuqlar egasini taniy olishi mumkin, <hesitation> ayniqsa <hesitation> muntazam ravishda ovqatlantirilsa. <hesitation> Lekin ular odatda insonlarga mehr ko‘rsatmaydi, <hesitation> faqat oziq ovqat kutishadi holos.